Ny tena mahasamihafa an'ilay sakafo biolojika izany an, izy io an tsy ohatra hoe rehefa, rehefa nambolena ilay izy ka naniry sy ny sisa an, dia tsy nampiasa n'inon'inona <hesitation> simika. Ohatra hoe ilay pestisida na ilay mamono bibikely, ilay tena na- namboarina tany anaty labaoratoara izany e. Fa zavatra tsotra ohatra toy ny hoe mampiasa an'ilay tain'omby, na za- tena hoe zava-boajanahary no nampiasaina <hesitation> ho an'ilay izy. Izay no- izay izany no mahasamihafa an'ilay biolojika sy tsy biolojika.